أكثر أيامي المثالية هو يوم الجمعة، لأنه يكون عطلة عندنا ويكون يوم بنقضيه مع العيلة حقنا نستمتع واجد واجد مع بعضنا نخرج نسوي أكلات وبيصير يوم واجد حلو وواجد ذكرى لأننا نفتكرها بعد ذلك.